Isa onun ke fue Oni, Isa onun, kefer féy béni bu bé ba féa awéh keh fue oni reh, be ni bu bey ba fa awey réh amaagwi ko kwa wéh and apaa gwénko Kwa wén, eyieno ezen apaa gwen aneh oor Daddy, akwani kén wa rewa abécén yen, isa onun. key ben hawa wén, ezie beh, keh beh na weh. bu, epiem eben alo rbor. ismonu bun the piem ébén, éjo ében nen bun oni bey feh neh abad gwo ukor, bé ni béh e ba xiun aneh, Doan wa ripenimenypisa onun, Owan wa jipen imen je isa onun, Ihwana ebifen kén bey ben tinnan. Ikwanami ogar uthor ben réy Fen, bén mun ener Owan wa ripen imen isaonun, ke ben hin aneh owan wa ripen imen ireh aneh Isaonun ooo ke te oni and ké ko oni afeni the dewen isa onun nnan bé ni bu ebaa bu afenenierum eni zi zizi isa onun réh oni isa onun réh ké réh oni ayien ké zé fáy ané Oya ya ya, ka, Oya ya ya ka oya yaya béh eni bien bi tim erun Isi because éné dén méh ri kubu wa yiere of su beroféh, ayjerén reh. Ochavar Ojara ibi bi biem. Okun zen awéh anch Oyian Diwan gwi weh beh Jia, tko tka itembne yie abie olien teheen ozeh wéy anén wa ká, ko wa ka iyie méh, iba ti o beh ugwen tsó réh. Ki s ane keh beý oyien wéh afere iyie yan meh, kéh wéy jie oni oshan nét anch owan gwe, won fere ikubu meh. oni owan one itige, on ylenen lau beh ofre réh oo ochowor ofu wén oyeréh otsu buo fue, ochovor weh ayieren itsan rite rite hi fe ne iba tso, aque, 1ba tso richichi, viba tro réfritsi Dehovor afu way oyiereh because bere bi ren be ni béy, bey te ne otsi rabi ilie yien, bere bi rah Hes an rite rite ke bi reh riki reki bi vén be ni bey no ne oyah, bi ren lipaper sef anch iya mu dien anébón keh wa né vi lai rétt tehen Ochowor orun ané, ikien ané wen erem fé ane, wa piem rien ikwana nnan., So keh fue oni, is a onun, ke éfo oni, éké teh éfééni naan beeni bubéh ba kich wen afeáni, maan ochowor bu oba keh wèh afeeni, nnaan ijie wór ba kèh weh afeenu. rebé ni ebien, bé ré ebien, bé tsin ebien bé ba ka wéh afeeni. kèh wéh Fae akwo bien néh, wen tsen anen wes rék fal okpikpeh, wah tsen úbi, Junweh oreg ewan bon teen weh ré rikkie ken, irel reh alada idie jen neh because ka bel kun, itsan idie yen, iren alada réh no keh bé ench ka tseni xi ane weh reri ken, wea tepité aligė kien, wek kpice alige kian, weh rerie utkárbór oni ownn orch rübi reh, weh rehri itpo, oni owan orégritki reh, wen rehri mbam, oni owan oreytikirch, weh nehri olad oni ovwan oreyriri rèh, wan rehri ncup, weh rehni otorocan, wen rehri inubber oni quan orehri kiréh, weh rehri igbirigan oni owan orehri kireh, isa onun réh. Okpikope isa onu reh, okepikpe kun ór si ja osóbusiréh, Okeikee omunasi já isan iti rite reh bi Fu ukwe tén ko oni, bé blan ebén béh fue wéh keh Fue utawe bien, betsin ebin be que weh, he tue ukwe aln ochowor o fue weh, ke fue bén, be bianime bugwen eba fá well, keh the ukben bénmatca ro dokun Joscan, bt ni aba tun obierané avan onun wéh ole je Owan Ochowor weh Ojie. nnan keh ti ushu kis, Ochowor Obad man emch Owan gwi piem to si eneh ki si ench weh a fue orengwen neh, wén kun ukwe ben and wa ré ri ukubu, weh reh vi inakwa, wgh ren ri bi biem iterite, weh reh bi brem plane upératsi eenkeen indie yen iren nnan neh. Ochovwor Ofuwch ossa Jarek bérés. usha. Ochovor ofu och oba shuréh be rén isii. so isa onun ke tsi okpikpe réh. Kéh tun okwe atun enii, isa onun reh kéh kpi owiri oyian oréhgwen oréyri kireh, ko béh bi nuun wéh aneh owinime ogwi, ńnerikien néh kemi, karé ri iyi kéh wa ra itaa ekun keh Féh. Ozéh weh anór eeyeh otsin egwi atsi and ké vch tech of sin gwen itson, ikwang kah aliti arun anó hunn! mo mi kehpén jiosi feh Jeribie, mo mi keh feh eeen ishoe biofen veribie mo mi kelifch eeen abache yio de egie, I sa Onun reh. iwiri kó oféh, agwe uscir wehrin ane keh mi weh reh, Koréréh. Ochówor kaa a feèni keh réh and ochowar kaa agófor kéh weh keh oni wéh reh. isa onun reh because keh ochorwor okeh eweh orian meh, keh zii keh orie, gwen neh, keh weh zii keh owinimwh ogwen neh, keh weh zii keh beh bianimeh gwen neh keh weh zii keh famili keh neh, aa baa mu, isa omua keh, nnaa bensor bensor keh zii keh owinimeh gwen, zii keh beh biani meh gwen. Isa onun and keh tun ukweh eneh ochowor keh eweh ukubu weh tiri owun ekpomii eneh oyian weh feteh ikubu weh feh reh ribii ijie woor, weh reh ri isan riteriteh bijie woor, behbian woor beh yah ubehbien nmm mmn, ijie yen ikeh reh nnaan neh, ikeh reh nnaan neh gban gban gban. nnaa benson keh piem ikii